जो हमारे सेवा है ते टू पांडे धारा ताब रहु बने। ताकि स्या सिका गोल सका रहे। तबाई हामी सिखा बोलू जो से गोल है। तपंडी धारा ताब रऊ दे ताकि से काम कर सका।